<hesitation> Ny sakafo tegna lafo amin'ny hôtely <hesitation> misy telo ny karazan-jare: tegna lafo fuit de mer fruit de mer mandeha amin'ny <hesitation> valo aligny agny kilao raiky de pizza eo amin'ny dimy aligny eo de karazagna kafe ray aligny, valo arivo farany mô- farany môra.